أفظل إني أحصل على النقود، علشان أقدر إني أشتري فيها أي شي يلزمني، الناس لما تجيب لي هدية ما راح تكون عارفة ذوقي، وعارفة إيش أنا أحب ،وإيش ينقصني، مثلا المرة الماضية في عيد كان ينقصني السماعات، فحصلت على نقود، ورحت وأشتريت فيها هاي السماعات.